og hægt verður á framkvæmdum við nýjan Landspítala

formaður fjárlaganefndar börn í neyslu eiga rétt á sömu heilbrigðisþjónustu og önnur börn segir móðir stúlku sem var vísað frá Sjúkrahúsinu á Akureyri í geðrofi og vistuð næturlangt í fangaklefa það lá við stórtjóni á Akureyri þegar aurskriða féll á hitaveitulögn til bæjarins ófrágengnar lagnir í nýju íbúðahverfi urðu til þess að vatn safnaðist upp og hratt skriðunni af stað gott kvöld samninganefndir Bretlands og Evrópusambandsins hafa samþykkt drög að

Breta úr sambandinu tillagan verður lögð fyrir ráðherra bresku ríkisstjórnarinnar til samþykktar á morgun ráðherrar bresku ríkisstjórnarinnar flykktust til forsætisráðherra Bretlands boðaði til fundarins til að upplýsa ráðherra sína um stöðu mála í samningaviðræðum við ráðamenn Evrópusambandsins sá fundur stóð í gær fram eftir nóttu og sögðust samninganefndir líta bjartsýnar fram á veginn þó svo að enn stæði sitthvað út af borðinu seinnipartinn í dag dró svo til tíðinda þegar fregnir bárust af því að viðsemjendur hefðu báðir lagt blessun sína yfir drög að samkomulagi um úrgöngu Breta úr ráðherrar í ríkisstjórn eru nú kallaðir einn af öðrum til fundar við til að ræða samningsdrögin ríkisstjórnin kemur svo saman á morgun þar sem mun óska eftir stuðningi stjórnarinnar á vef Guardian segir að drögin telji um fjögur hundruð blaðsíður svo ráðherrana ætti ekki að skorta lesefni í kvöld en þótt drög að samkomulagi séu komin í hús er björninn ekki unninn

þarf stuðning ríkisstjórnar sinnar orðrómur hefur verið uppi um að fleiri úr þeirra röðum hyggist fara að dæmi Jo Johnson sem sagði af sér ráðherraembætti á föstudag vegna óánægju með áform um Brexit þá þurfa fulltrúar ríkja Evrópusambandsins sömuleiðis að samþykkja drögin en sendiherrar ríkjanna hafa verið kallaðir til Brussel á morgun gangi það í gegn þarf May samþykkt breska þingsins til þess að hægt sé að undirrita endanlegt samkomulag og þá einnig meirihluti fjárlaganefndar leggur til aukið aðhald fyrir aðra umræðu fjárlaga á fimmtudag framlög til öryrkja lækka um ellefu hundruð milljónir króna og hægt verður á framkvæmdum við nýjan Landspítala og nýtt skrifstofuhús Alþingis formaður nefndarinnar segir að bregðast verði við kólnandi hagkerfi annar varaformaður segir óhugsandi að lækka

útgjöld til velferðarmála milli umræðna fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlagafrumvarpi næsta árs þrettánda september og sagði þá að nær öllu því fé sem ríkisstjórnin hafi í ríkisrekstrinum væri ráðstafað í frumvarpinu boðuð var hækkun barnabóta og persónuafsláttar til að koma til móts við tekjulága síðan þá hefur frumvarpið verið til umfjöllunar í fjárlaganefnd Alþingis og var nefndarálit meirihlutans afgreitt úr nefndinni núna

á sjöunda tímanum þar kemur fram að framlög til öryrkja verði lækkuð um ellefu hundruð milljónir vegna breyttra forsendna þannig að fjögurra milljarða framlag vegna kerfisbreytingar verður

tveir komma níu milljarðar til samgöngumála lækka framlög um fimm hundruð milljónir og hægt er á framkvæmdum við nýjan Landspítala og nýtt hús undir skrifstofur Alþingis

minni einkaneyslu það sem eftir stendur í þessu frumvarpi

samgöngum menntun og velferð og það stendur en meirihluti fjárlaganefndar leggur til aukið aðhald já við erum við erum á því við erum reyndar að koma aðeins inn í kólnandi tíma dvínandi hagvöxt þannig að það

er svona skynsamleg stefna að auka útgjöldin þó eins og verið er að gera í frumvarpinu eftir sem áður og og halda sig við innviðafjárfestingar eins og lagt

upp með veistu ég man bara ekki eftir að menn hafi beinlínis verið að lækka útgjöld til velferðarmála milli umræðna en

að mælast til að lækkun en þarf ekki meirihlutinn að sýna aðhald þegar krónan er að veikjast og einkaneyslan að minnka jú auðvitað

ég sé líka vannýtt tækifæri varðandi skatta nefndin leggur hins vegar sameiginlega fram tillögur um aukin framlög til göngudeildar s á á og til kaupa á fyrir heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni upphaflega átti önnur umræða fjárlaga að fara fram í dag en það tókst

ekki og verður hún á fimmtudag móðir stúlku sem var vísað frá sjúkrahúsi í geðrofi og vistuð í fangaklefa segir sárt að börn í neyslu fái verri heilbrigðisþjónustu en önnur börn umboðsmaður barna vill að landlæknir geri sjálfstæða úttekt á málinu stúlkan sem er sautján ára hefur verið í neyslu í þrjú ár en var áður þunglynd og með kvíða og var í fyrra greind með geðhvörf í lok september fór móðir stúlkunnar ásamt lögreglu og

með hana mjög veika á Sjúkrahúsið á Akureyri var þeim tjáð að stúlkan væri of veik til að leggjast inn bæði á barnadeild og geðdeild

dæmis engin blóðprufa tekin úr henni þannig að það veit enginn hvað hún var búin að taka

hún var ekkert skoðuð bara læknir sem ræddi við hana í kannski tíu mínútur og kemur fram og segir okkur frá þessu lögreglan fékk með sér þrjár töflur í poka stúlkan var vistuð í fangaklefa yfir nóttina enda engin önnur úrræði í boði þetta er bara mjög sárt af því að hún er bara

sjúkdóm daginn eftir var hún flutt á Stuðla en þangað hafði Sif reynt að koma henni mjög lengi Helgi Garðar Garðarsson forstöðulæknir á geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri segir að komur á bráðadeild séu metnar með tilliti til ýmissa þátta til dæmis hvort þetta sé heilsufarsvandi sem krefjist innlagnar og hvort sé laust neyðarpláss á geðdeild sem er oft ekki raunin forstöðumaður barnaverndar hjá Akureyrarbæ segir að í neyðartilfellum þurfi að vista börn í fangelsi á meðan beðið er eftir öðrum úrræðum en þetta sé sjaldgæft þú færð ekki sömu heilbrigðisþjónustu og öll önnur börn og þau eru bara stimpluð sem annars flokks þjóðfélagsþegnar því miður en ef þau

á heilbrigðisþjónustu að halda þá er það á meðan þau eru í neyslu þetta er í annað sinn á árinu sem fréttir berast af því að börn með fíknivanda séu vistuð í fangageymslu í apríl var fimmtán ára stúlka látin gista í fangaklefa á höfuðborgarsvæðinu Salvör Nordal umboðsmaður barna

lítur málin alvarlegum augum hún telur að vistun barna í fangaklefum sé algjörlega óásættanleg ráðstöfun og ekki í samræmi við meginreglur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í bréfi sem Salvör sendi landlækni í síðustu viku er óskað eftir sjálfstæðri athugun á því hvers vegna barninu var vísað frá sjúkrahúsinu og hvort brugðist hafi verið rétt við Sif fagnar þessu

þurfi alltaf að koma svona mikið til til þess að kerfið kveiki á perunni og hugsi við verðum að gera eitthvað fjölgað hefur um tuttugu prósent á biðlistum eftir hjúkrunarrými fyrir aldraða og biðtími hefur lengst embætti landlæknis lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðunni meðalbiðtími þeirra sem fengu hjúkrunarrými á fyrstu þremur

ársfjórðungum þessa árs var hundrað tuttugu og einn dagur biðtími þeirra sem fengu rými í einbýli á höfuðborgarsvæðinu var að meðaltali um fimmtíu dögum lengri en þeirra sem fengu tvíbýli í september biðu að meðaltali fjögur hundruð og ellefu manns eftir hjúkrunarrými á sama tíma í fyrra biðu færri eða þrjú hundruð fjörutíu og tvö fjölgun á biðlistum á landsvísu nemur tuttugu prósentum í í raun og veru má skipta þessu fólki sem bíður í tvo hópa annars vegar þeir sem bíða heima og hins vegar þeir sem bíða annars staðar til dæmis á sjúkrahúsi þeir sem bíða heima þeir finna oft fyrir miklu óöryggi og vanlíðan að vera einir heima

ekki neina björg sér veitt

þeir detta eða eitthvað slíkt ættingjar lýsa því líka fyrir miklu óöryggi á meðan þeir bíða og hins vegar þeir sem

á sjúkrahúsi

finnst þeir kannski vera að teppa rúm frá öðrum sem

finnst þeir jafnvel vera fyrir og vera hornreka þannig að það er mjög vond tilfinning þannig að þetta hefur veruleg áhrif á lífsgæði fólks að bíða svona í lok síðasta árs beið áttatíu og einn einstaklingur hér á Landspítala eftir

helmingur spítalanum notuð af öldruðu fólki sem beið eftir að komast á hjúkrunarheimili það þá hefur þau áhrif á kerfið að flæði sjúklinga tefst og þeir sem raunverulega þyrftu á meðferð á sjúkrahúsi að halda þeir komast ekki í hana og það getur aukið biðtíma eftir annarri heilbrigðisþjónustu sem er mjög bagalegt tillaga um að Framsóknarflokkurinn hafni þriðja orkupakka Evrópusambandsins verður lögð fram á kjördæmisþingi flokksins í Reykjavík í

kvöld Höskuldur Kári Schram fréttamaður er í Framsóknarhúsinu

Hverfisgötu Höskuldur hvaða áhrif hefur það ef tillagan verður samþykkt sambærileg tillaga var samþykkt

betur eftir fundinn í kvöld en

við erum að fara að rökræða þetta

látin eftir skógareldana sem enn geisa í Kaliforníu þetta eru skógareldar í sögu ríkisins hátt í tvö hundruð manns er saknað og á áttunda þúsund heimili eru

í norðurhluta ríkisins á meðan slökkvilið reynir að ráða niðurlögum eldanna leita björgunarsveitir að fólki í minnstu munaði að aurskriða

sem féll í innbænum á Akureyri tæki í sundur eina af helstu bæjarins ókláraðar lagnir fyrir yfirborðsvatn eru taldar ástæða þess að skriðan féll

féll í farvegi Naustalækjar sem rennur á milli Naustahverfis og

hún hefur rutt burtu trjágróðri þar sem hún fór niður brekkuna og um leið hafa trén tekið mesta kraftinn úr skriðunni

þar sem hún kemur hér inn í bæinn og

að skriðan hreinlega tók lögnina ekki í sundur hefur varið lögnina

getað orðið stórtjón fyrir okkur ef þetta hefði farið í sundur ástæða þess að skriðan féll er sú að yfirborðsvatn úr safnaðist fyrir á einum stað og varð til þess að jarðvegurinn gaf sig þar sem hverfið er enn í byggingu á eftir að ganga frá lögnum sem eiga að taka við þessu vatni í dag standa skurðir í raun og við erum að veita greinilega of miklu vatni á of lítið svæði sem þýðir það að það blotnaði og rann ofan í þennan skurð í gegnum árin hafa fallið skriður úr brekkunum ofan við íbúðagöturnar í innbænum og tekið með sér hús og eyðilagt en núna er ekki talin ástæða til að óttast skriður á þessu svæði helgi segir þetta þó ákveðna viðvörun já ég held

sé nú viðvörun að því leiti að

að beita þessum lausnum og veita vatni áfram út í náttúruna maður þarf þá greinilega að dreifa þessu vatni og það er hættulegt að gera það hérna fyrir ofan þessar við þurfum greinilega bara að vanda okkur og gera þetta betur sem við erum að gera tvö hundruð tonn af sandi þarf til þess að rétta

af svo unnt sé að koma því í flotkví í Hafnarfirði

við Helguvíkurhöfn í viku sigldi á utanverðan

í Helguvíkurhöfn á föstudagskvöldið fyrir rúmri viku

svo

utan í garðinn næstu daga miklar skemmdir urðu á skipinu einkum bakborðsmegin stærsta gatið er fjórir fermetrar að stærð skipið getur ekki siglt fyrir eigin vélarafli það var svo dregið í Keflavíkurhöfn á föstudag og í morgun drógu tveir dráttarbátar jötunn og magni

frá Keflavíkurhöfn til Hafnarfjarðar til þess að halda

á floti var sett

sem dældi lofti í tanka þess þá var einnig sett dæla í skipið til þess að dæla sjó úr því á siglingunni um borð voru fimm verkfræðingar frá alþjóðlega og einn hafnsögumaður það tók fjóra tíma að draga hingað til hafnar í Hafnarfirði skipið er mjög sigið að aftan og áður en hægt er að taka

það í slipp þarf að þyngja það að framan það er mjög sigið þú ert ekkert hræddur um að það sökkvi bara hérna í höfninni nei ég hef nú ekki áhyggjur af því því ef það hefði sokkið þá hefði það væntanlega orðið á leiðinni hundrað og tuttugu pokar með samtals tvö hundruð tonnum af sandi biðu á bakkanum á

skipsins þannig vonast menn til þess að lyfta skutnum svo

líklega er

það illa farið að það verður bara að gera það sjóklárt til þess að koma því yfir hafið aftur í niðurrif

þar sem íbúar vilja getað hlaðið bílana heima við formaður húsfélags sem glímir við þetta kallar eftir samræmdum lausnum mikill áhugi er hjá Íslendingum

að eignast rafbíl og er svo komið að biðlisti er eftir mörgum tegundum íbúar fjölbýlishúsa þurfa þó einnig að hugsa fyrir því hvernig eigi að hlaða bílinn í blokk í í Reykjavík er verið að leita lausna á þessu en þar eru miklar framkvæmdir fyrirhugaðar það er einn íbúi í húsinu kominn á rafbíl það væri einhvern veginn svo augljóslega fáránlegt að fara að taka í gegn svona plan án þess að hafa það í huga Stefán segir borgina lítið hafa getað aðstoðað en í ljósi þess að mjög

mörg húsfélög standi frammi fyrir þessum sama vanda sé ef til vill tímabært að útbúa lausnir ég held að það myndi hjálpa mjög mikið ef það þyrftu ekki allir

samstarf við húsfélög þar sem eru

en ekkert síður að horfa á og jafnvel líka þjónusta sem er aðallega yfir daginn en við sjáum fyrir okkur að gæti verið praktískt fyrir fólk að skilja bílinn sinn eftir yfir nóttina á meðan er búið að leysa málið í Eskihlíðinni okkar niðurstaða er sú að merkja þá einkastæði fyrir hverja íbúð í blokkinni og leggja rör og koma fyrir svona innstungum sem hver við viljum ekki lenda í því að þurfa að brjóta svo allt upp

tvö ár vegna þess að að framþróunin verði hraðari heldur en reiknað

já hluti

nánar verður fjallað um

í kvöld eftir Kastljós og menningu tekjur Hallgrímskirkju af heimsóknum ferðamanna námu rúmum tvö hundruð og sjötíu milljónum króna á síðasta ári og hafa tífaldast frá

tvö þúsund og tíu Hallgrímskirkja er

vinsælasti áfangastaður erlendra ferðamanna í Reykjavík enda

í hópi helstu kennileita borgarinnar útsýnispallur

vinsæll en það kostar fullorðinn einstakling þúsund krónur að fara þangað upp hefur á undanförnum árum skilað kirkjunni góðum tekjum árið tvö þúsund og tíu námu þær tuttugu

og sjö milljónum en voru komnar upp í hundrað sextíu og tvær milljónir árið tvö þúsund og fimmtán og tvö hundruð þrjátíu og sjö milljónir ári síðar

meðal annars verið notaðir til viðhaldsverkefna en hvað segja gestir kirkjunnar

Macron forseta Frakklands og Angelu Merkel kanslara Þýskalands þegar þau tóku þátt í fjölbreyttri dagskrá í tilefni þess að eitt hundrað ár eru liðin frá lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar

sunnudag afhentu þau meðal annars

Parísar sína bókina hvort þá hittu þau konu sem fagnaði hundrað og eins árs afmæli sínu þennan dag og var því eins árs þegar fyrri heimsstyrjöldinni lauk á fundi þeirra þurfti kanslari Þýskalands að sverja það af sér að vera eiginkona Frakklandsforseta það verður austlæg átt gola eða kaldi lítils háttar rigning í nótt og á morgun en

veður fer heldur kólnandi og víða má búast við vægu frosti Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið

Aron Einar Gunnarsson æfði ekki með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta í Brussel í Belgíu í dag hann verður þó að öllum líkindum í byrjunarliðinu gegn Belgum á fimmtudag landsliðskona í körfubolta segir ýmislegt hafa breyst frá því að hún lék síðast með landsliðinu fyrir um áratug töpuðu nokkuð óvænt fyrir Los Angeles Clippers í gær samninganefndir Breta og Evrópusambandsins hafa samþykkt drög að samningi um útgöngu Breta og hægt verður á framkvæmdum við nýjan Landspítala

í geðrofi og vistuð næturlangt í fangaklefa það lá við stórtjóni á Akureyri þegar aurskriða féll á hitaveitulögn til bæjarins ófrágengnar lagnir í nýju íbúðahverfi urðu til þess að vatn safnaðist upp og hratt skriðunni af stað þessum fréttatíma er að ljúka þeir næstu eru klukkan tíu hér í sjónvarpinu og í útvarpinu veriði sæl